I Polonina zany da nozarazarai'ny firenena manodidina anazy ho lasa firene maro. Fa nahazo ny fahaleovan-tenany avao i tamin'ny tao valo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo. Ny hetsiky sôlidarnôsy tamin'ny tao valopolo sy sivanjato sy arivo ô da nandray anjara lehibe tamin'ny firodanan'ny kaominista tao Eorôpa antsinana.